Yeah for our setting we have a traditional food that when you stranger you come once you come visit me privately I must like try to cook it for you to get ley taste of it la cassava leaf and in the local language people can call it gbasajabah so ley can make it with cassava leaf ley beat it and then ley after grounding it ley put in the pot ley put all the season ley put fish and then ley cook it and add oil to it so when they do la preparation for you, you will love it and that is one of the traditinal food for this side cape mount ley people really love cooking cassava leaf.